ءءءهتجيب حله وتحط فيها كوبايت زيت او سمنة وتجيب بعدها رز وتخسله كويس جدن مرة اتنين تلاته بعد كدا تحطه في السمنة وبعد م تسخن شوية تفضل تئلب تئلب تئلب بعد متكمل تئليب تحط عليه الشوربه